மற்றும் பைனரி இலக்கங்கள் வரிசையாக. தரவைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு. கணினி தகவலைச் சேமிக்கிறது அடிப்படையில். அல்லது ஆஃப் ஆகிய சிறிய சுவிட்சுகள் போன்றவை. இது சேமிக்க அனுமதிக்கிறது உரை படங்கள் அல்லது. ஒலிகள் போன்ற எந்த வகையான தகவலும், ஒவ்வொரு. தரவுத் துண்டிற்கும் 0கள் மற்றும் 1களின் குறிப்பிட்ட. வடிவங்களை ஒதுக்குவதன் மூலம் பின்னர் அவற்றைப். பயன்படுத்தி ஒரு ஹார்ட் டிரைவ் அல்லது பிற சேமிப்பக. சாதனத்தில் உடல் ரீதியாக சேமிக்கப்படும். காந்த அல்லது மின் கட்டணங்கள்.